lasy tamizay niaiñako, telo avao ny tañana zay nipetrahako. Tsy iza àby zay fa Faradofay, da i Tananarivo ary ny farañy Mazingà. Da nipetraky ta ta Faradofay tao mandritra dimy ambifolo taoña, tan tananarivo roa tao, da ta Mazangà farañy nandritra teo amiñy telo mahery telo tao teo.